Ndefue ba ekan Eleme Eleme no be kan ame ouso, am bo owa onne owii onne wein dey bakor okunte bi ka aru ekan okofiegin ra fue nee nsewi ne. Ekan ebe dore pae eka fiegin oo bo kai bobodie jua kukumanten ka fue eka ffiehin nee owiwinyo ra sin kojojo bae ju otuwo fue neba owayan. Dekojojo kie ju bae dei e-fue-fue ko fie eka fue egin so fue eka fuen eta yime yamifuka bae dani soso nka eno bae fue eka bea noo win a bae nwin bae osun daan kunkwe doroosee afue kan nkwe okiken eta Eleme abe agen aten eka fueqin bebe dan kofieqin gigimanisee oti okofiegin yio ema elefue ele kofuegin ere ka eer ma dandan nara nara eta tebe nara bebe chuoy owa ate bae papa ebe owa nton sen agba omoba karakor nninibae enbere, mamor kikoyo otor, dodo otor papaye or domobo ami wenso mpia na sey chuey owa ntanyo omo owa teh lami ka fie ke chuey owa weba deinbolo san eta kara je, bran swan imgbete sai areni dain bey arani wen si bere oko fuegin wey chu churo wosan. Teh bee ta dey ka sun mgbeta ees ekpere oyo mimato arerebo koi webatun akun timeken wokaje, teh iyo owa ntayo obere ka sira oo eh do bolo ra kra iye edobodo ka tanru sappon apon agba yoon ereni yoo nu anukwo gearan towa nasaran. Ekpapanton oka aru ntito ra bea ra bey mbate kina eka bey so oku afiegin kpa kpan nton bae chuey eroro chun usan chu anu kuma ogbosin ogbosin bae ogbosin sey sai eya ogbosinri ba churi ekan ofiegin koma chu nsan oou bae ke anu nee kra chu wen abolo raka sibi, mpio aroo akajeje we aru torun kiken eta etora gbobanye with piopiorana apeta abekor kor obari we piopio bey ne joer sey amana nini ra yime amanarakejor <hesitation> wey pepiopio ah aguan nini ami nasan bekor bay piodo nah ki kara yellae oba aru eba ki taba nne ododo enu odoyo sewn chu obari refiefie aben eka sira eka fimekabe arenu piompiom geran oku ofegin ba yaran lor piompiom ra kra wee areni ka wee so ekan feigin ra ba enu ra kiken eta piopiopipom ah an guan nini Re owe ogberegbo teh mor asai nne gerarah nkara impee dora. La abe oni nne bodo nne gerarah kra kra mor owo sai ogoloma ntayo papa ka kpari ate anuko ngenara so so e kpeme ojine kor nuan anuko tor an nah kor gboranru, morarande a tonse eta. Erani eo nonee rah monee aden agbo fie bae na inkiken eta Eleme bae nee nsin ejimala ontito esou owin Eleme ra dorin tito oni bay ka dan kor kra chu yen eba gera ra wey awii, ka kor awii ka gbogemah, eka si chu olakogioju but owii ki gioguoor e ba mor kra kparan nyen tito wey aru owii eta yen wey wee ebae ka mor ko gioju ekare more nkele soro, abere wii awira jua ra gba dei, ra ku Eleme njebedor. Bagbo imporoo mpio eka bae, oba nee nsin. Sai nabe kun kwe kra nah, nyia ba kie monor nne ka wee onee jueh, awia ka chu onee ra ka dey ntito lor ntito dorbo nkiken Eleme. Maku oku Eleme dorin ntito oo, kra chu olakojuoju. Eka gbonu jimaru fiesompio. Awii yon ka gbo enu jimaru oka wee awii juan Onee ka wee onne onee ka wee onee onee ka dala onee kuku chama. ton Eleme ka nee nsin erere Eleme juan mara wen edokuma bae ben abe benpooni njaki. Norenu nana ki ah jima ra bae kokunba anu ra ka usan arani kor a kun ofeingin amerin ota, mmina do abo, okojun do abo, obi adesolo do abo, bae ke kai owekunba, obonle yime ejima ko enu aboboyeba nya bae weerie nyon kori baby oko-fiegin, chu nara aden waranden oka mor owekunba bae de tachi ma tachima kori o deri so bae obiramu mai bo bae bo yoo. Owekundo, a chu a oou ye teye obari dema njaka soso are etamor nee owiwinyo kor teh bey je ka mor kanba aye den kor olale yime kai tita ka pie aden arenu chama boron chan ko dorsobobiramu noor ba eabor eabor nmoru ekabe ka mor dor eka chu yen ntito or nne onne ka ju wee awia bae nee nsi ka ton sey Eleme kori kayo agba kajueh tiama obari eh atiende towa gbo impee yo neera awai yo, amoka dey njiakai, Eleme do emona doru